מתחאפש אצחבי, טיארה מן אָאמן ווסאיל אלנקל, קאינין מיליונים קיסאפרו כל נהאר בלא מושקל, אלא חסת בתוטור, חד נפס עמיק ו תפרג פי פילם ו לה אסמע מוזיקה מוריחה, משי חסכ תחכם פי אלטיארה, ג'יר חלי כמרتاح, דיר תיקה פי רבי ו פי הנאס אלחאדמין, ו תפקר דאק אלמקן הזוין לגאדי תמשי ליה ו שנו גאדי תרבה מאלרחל.